Sehil am, so tawi aɗa wonde binndoowo mawɗo, mbaɗata ko wonde janngoowo mawɗo. A janngan defte haa keewa. Ni woni gannda no konngi lelnoor- lenoorto e binndol. Kadi mbaɗta ekkitaade winndude. Ñande fof ƴeew ko binnduɗa. Miijo toɓɓere wootere mbinnda e dow mayre. Ngarta e mayre kadi mbinnda e dow mayre. Sa waɗi noon tan, a wonan binndoowo mawɗo.